Ман хӯрокпазиро хеле дуст медорам. Қариб аз паси пухтани ҳама намудаш бар меоям. Хӯрокпазӣ дар хона факат ба уҳдаи ман мебошад. Вале ҳарчанд, ки ба хӯрокпази машғул бошам, ҳаст як хӯроке, ки дар пухтанаш камтар танқисӣ мекашам. Иш оши палов мебошад. Пухтани оши палов барои ман камтар мушкил аст. Бинобар ин мехостам оянда ин навъи хӯрокро пухтанашро нағз ёд гирам.